<noise> Fu san yeti fu maalɛ sɛla, dikɛ yɔgerɔ maalɛ di, di nari mɛ ti yia daana fu kiŋɛ ta tu yɔgerɔ la, fu san tu yɔgerɔ la ba'asɛ ti fu nyaa iŋɛ ko'om, ŋwɔrɛ ba. Fum ŋwɔrɛ ba ba'asɛ la ti fu nyaa iŋɛ ko'om la nyaa bum ba ti ba nyaa ga ŋwana leni bii tɔnɔ ti ba bum biŋe ti ba mɛ la, ti fu nyaa yakɛ yɔgerɔ la, nyaa fiisa, maala gee dɛmesera fum boti fu maalɛ sɛla la, ti fu nyaa san maalɛ di ba'asɛ, bisɛ ti fum maalɛ di la di ani suŋa ti fu nyaa dikɛ di ze'ele wuntɛɛŋa puan ti di ku'e, ti fu nyaa san le bɔta di yue ti fu nyaa ni le malum dikɛ di me iŋɛ bugum puan, nyaa sɛ di fii ŋwana wa, gee foe di.